ताज़ी मछली ते हम फ्रिज मा योक से द्वी दिन तक बचे ते रख सकदा छिन वेगा बाद वेमा बैक्टीरिया बढ़ना चान्सेस ज़्यादा वे जांदा जेगा वैन माछा जु ची खांड लायक नी रंदा।